Ehe ny fomba fiarovantenan'gne sokony zagny, na i trandraky, la tibihinao izy da mibôaka aby igny silosilo ammin'ny vatagny igny, igny sy sahagnao hagny izy raha ohatry ka mibôaka igny raha igny, la fa miala agnao da mipody amin'ny plasiny voalohagny avao koa izy, fa raha igny zagny de agnisany fomba fiarovantenan'- sh- fiarovantenan'ny tra- sokona miaro trandraky koa voalohany evao koa.